In Nigeria ngë kam klënë kurrë, però kam njohur shumë nixherjanë, përçë vijën te Hora si emigranti, e jan ata çë flasjën më shumë nglis rispettu tjerët çë mankari kan jardhur çë però flasjën më shumë per esempiu dialetti africani oppuru françisin, inveci nixherjanët flasjën më shumë nglisë.